«hesitation» am irik wak bee yom bes wurŋan taŋ ner ner suugin ayŋootaanu, achan barik kuŋaal ene keyi an̰ tindi, woo barik yak jaa niyek kan naa oŋon̰gu jaa, utel too gun hillek menik kullaagin, gun abeche kolii barik tek tek zilal afiriikiya irik tindi, yaw waagin bee utel nun ayaatiŋ, kokon ayagin ner bee siŋ nun ayagin ner awol mootok ene, mootogu naŋan kolii ndogun yom ondoŋootaanu, kokon kaŋ yak jaa utel melegu, achan tii aŋaa awas ti marrawaahit tii kaa kanaa tenen bee yowoo tika, utel melegu aŋaa awas ti marrawaahit wa tii kaa kamachuk ahalak ŋalaa lolii melek tika ti, am ayaa taanu tii kan aŋaa ŋalaa taa suuk ŋalaa haazar, haazar siree, wey n̰ee suu, andri am aya gin ner ke andukunoo tan bee tikir te am kaa sikiri gobul halas kokon kay too kaa windaa kaa utel nu tee suŋ yokoyin n̰am tindi, kaŋ awias tindaa wala kaati, karn̰isii yiken akaraataanu, barik ŋuugin tiŋ kokon an̰teenu, aasuŋ kon akat tiŋ yom awjunoo taanu, dahaaba kokon karn̰isin hor yiken kay am karn̰isii yikee yom akaataanu, saabun ene saabun kalak tek tindi, saabun tiigu n̰aaman karn̰isii embeenu hor wukan, halas barik tiigin lutok tek kilneksik wir tindi, tiikaa n̰aaman karn̰isii embee ŋalaa gachii suŋun kar utel melegu bahaaba karan saala sun n̰em kene akil arka anna ti annaati, annaa mene tir naa am n̰uu mene tir owol n̰uu. Avuka wirii waŋgu ti lolii oŋon̰i, yom nun avuka nu halas tiikan am kasa hasar ere marawaahit, akaraataanu, avuka leben lolii wayindaanu weyiŋ an̰tan arka, halas, halas achan avuka nu tiŋ lutoo akil tenen lolii ti marawaahit yon nu avuka nu tiŋ maa tii, n̰amuk kaa tenee, silaa kaa tenee, sukar kaa tenee, woo, halas tan lo kedemii kaa waakii, «hesitation» tiŋ lutoo tenen yowoo te marawaahit achan avuka nukaŋgu kijin adil toroŋdaataanu, hata wujon basal kaa ŋalaa tene, haa annaati achan am akaraataanu, lutoo niyek kan naa lolii wayin kaluu aŋon̰u halas am silaa lolii waanee arka, halas tii kaa kaŋ tenegu turir ka tatarka, kar tir ka, gagaataanu yahay kaŋ waŋ naa waŋgu silaa lolii hor wan aatir kaa halas akat tiŋ yom embee tiyoo taanu, tata taanu kokon silaa hor waanan, achan barik gin am akaraatan, kay nin̰aa kan karan on̰goo tan kay nin̰aanu am irik wak avuka ti an̰i haa wey kaŋ kaa avuka kin̰aa halas kaŋ nanar gu kaa avuka nu wukuno gin ner kaŋ tek kaa tindi avuka, bee kaŋ lolii nin̰agu taraatanu halas karan am kan kusaanan, am kaa wey halas jiŋ hor wom min̰ar tiyoo taanu halas barik gin ner am kokon on̰go gin ner laakin am akaanu barik kirak gin anndasi, achan bari kirak gu okunoo taanu, ulsika kaŋ tek tindaaka, olsika kaŋgu ŋalaa tam turŋoo taanu halas kokon barigu walas ko. Wa kar kaŋ awurir ka taraka, ŋalaa gachaa suŋun sasalak tosoo taanu, an̰oŋ te kokon on̰gootaanu, kaŋ yak jaa nenerigu kaa kay, kay ŋalaa awas yaajaa ŋalaa neneri gu kaa halas kaŋ taazuŋoo kaa lutok keyi «hesitation» nenerik tindi, halas tiigin kokon gurir ka tatarka, halas lutoo embee annaa nar aazika tanaraa taanu halas n̰ateeti, yom an̰ar nu zaata ke achan am telpon ene, telepon ŋalaa alkaa jeŋ, jeŋ suŋun kaŋ tindaa kaa kaŋ kan ŋalaa ta, ta suk, haa andri drii anndaataanu halas am akil an̰aa taanu, ŋalaa chajaa andindri. Aatika halas am an̰tee aday taanu, barigin akayka enjii kaataa kaa halas kaŋgu enjii nar arka enjii ŋalaa kiraa nar endika, halas selij wir tindi lutok gilasaayek wir tikaa nar ndoŋu arka kaŋ waagu tanarka halas bat okunoo taanu am akara gin ner kaa, akarnu marat kaŋ kan ti ekeri wey ilee be kaŋ misil okondaataanu gobul akaraataanu kaŋ yak jaa on̰oŋ tee adaygu kaa, kaŋ kar tee orŋoka kaŋ awas tindaa taanu, achan bar waagunu am ekeri kay lolii awsi, am akara tanu, am teket ke lolii andasndi, achan kay lolii awas tika akaraatan nu, kaŋ waagu tee oroŋ ka kan awas tindaa taanu, halas tii kan kokon n̰ogun kadar ta, ta arka, tii halas kaŋ ileegu tanarte awuka tiŋgu tanaraanu, n̰aanun kaa halas telpon waagu daraa, tii kan kaa ŋalaa alka, alka taa su. Lutoo tenee kaa, achan barik tiigin n̰ogun achan awuraŋ tiigunu gu kaa, lutoo maalumat too ukosi am, annaa tika am kaŋ lolii taa nirndak oŋndi, achan akaati on̰ŋoo taanu, tiigu lolii taa tirka, n̰oŋun wansa sire, n̰ee suu, ilaamaa wey in̰ar tiyoo taanu, halas wuja kusaanan, bari gu kirak taanu ŋalaa, indan yom eyiŋ tuyoo kaa maa karn̰isii owuyandaa kan kokon, kaŋ yak jaa, mataam ya jaa riyalii nirfik tiigu, tigu kokon ŋalaa mbar, kuŋaal mokoy n̰aaman halas ayŋootan nu kokon karn̰isii embee nu hor yiken yom erker taanu karn̰isin, hor awkartaa nu karan wujaa wey lutok kilnksikt iigu tene. Am lolii tiigu istaanal ire weyin jaa itir hor nambay arka, lala itir ene aatir ka itiraayek wak daraa oroŋka kolii itirayek tenegu hortaanu itiraak tek dee nar. Lahadi yom too tii yom too kokon kalak tenegu tondorka ka, itirayek waŋ feriŋ ner itiraayek tanaka n̰aamaan racha siŋen ti ayiŋo teri. Acham annati bar waagu tii kaŋ gu lolii tiikan wirek tika, awas tika mii akaataanu, ke ile itirayek n̰aaman, halas barigin lutoo, an̰artaanu, kir da kaa an̰am sii, huu barda kilineksik wak kaa an̰an sii, bahak gu kaa aasuŋun subu ner kefeyet tiŋ yon tomduucha, tii kan kaa. Yom akay taanu amkan kaa karaa mbarr n̰aaman ŋalaa wansi wirer taanu halas barigib ayiŋ taanu halas. Wujaa uutel nun wuja kokon tee sugun nindagu n̰aatiŋ kaanagu n̰aatiŋ tee orŋoo taanu halas, taanu wujaa kokon barik yak jaa tallaajak wir tindi, tallaajak gin akaataanu mochurubat lolii windika, akatan mochrub tek oŋon̰ tindi, mochorub oŋon̰ tiigu n̰aaman wujaa kujinin barik gin n̰ogun yaa ja bar yaa jaa mochorubat n̰ogun tii kan ŋalaa taa sun mochorub kaa yaŋan ŋalaa yer tan halas barigin weyiŋ taanu enjii kaa nar arka enjii ka kiraa wene wujaa enjii yak jaa tallaajak gin naa tiŋgu achan halas barik gin mochrub waagu zaata ke karan tal laajak owtul ŋootaanu waŋ mochruubak lolii windi, woyom machruubak lolii waŋgu akaataanu maltiina kaa tindii, ikse el kaa tindii, halas machruubat nu tii mochrub teesu wagin ner am machrub yak jaa ŋalaa kukuy kukuy nir gu ti oŋon̰I owol annaa ti tika tiŋ machrub kukuyaa kaa tindii, dridriyaa kaa tindii, wujaa ŋalaa fafaraa kaa too tindii, halas am annaa tika mochrub nuu, an̰aamaa taanu, halas tiŋ «hesitation» machrub nu tiŋ maa layaa kaa tindi, tigidaa kaa tindi, woo mosoloo kaa tindi, woo mochorub tek lutul ŋootaanu, wutulŋoo taanun tiŋ fuluu niree tindi, too jaa kajii fuluu tirandi, woo mochurub jak jaa tiŋ fuluu nireenu, achan wegik yak tiŋ barnu boŋ boŋ tirtaanu, am kan nafa tene benisba amgin taanu achan nafa teneka. Am mochorub yak jaa ŋalaa fuluu nir tiigin «hesitation» akail an̰ar waŋgu halas machrub ayŋir nu halas am kan horti, tiŋ walaa akil hilkanu kaa tindriyandi walaa n̰ee kaa tisandi, halas amgin hor tii ka halas am an̰artanu, akatanu, halas am nechit an andasi, wey akaa taanu alkaanak kin taa sun, alkaanak kin taa sun, halas barigin machurub yaŋan owujunoonu, halas taŋ kokon giray too ŋalaa ene kitap too ene kitap waŋgu kokon ŋalaa gersun, bat ger sun indan barnu ŋalaa kir torŋootaanu halas tiŋin barik tek tindi ŋalaa saa ar tindi, barik tiigin kokon ŋalaa saa suŋun n̰ee tindi, wa am deris emben n̰ee kaa tindi, ŋalaa fakar siŋen halas yom ŋalaa fakar siŋen ŋalaa indan saa sak nokoy andrii taanu, kogin barik tek kaŋ tek awas tindi, halas barik tiigin kokon n̰oŋun «hesitation» tii kan kaa ŋalaa wansa siren tii jaa akaa taanu aŋaa lolii andidisi mustakbal nen n̰eetiŋ mii gagaatanu n̰en ndri baaden taanu weyin n̰em ndriyar tirka am anna andriyar arka lutok gagaataanu lutok waagu annaa ti, wak kaa annaa ti, wak kaa annna ti, halas andidiser taanu, halas hilal wanasak tenegin, hilal jalsak tenegin kanaa lolii am faham ari achan kanaa lolii fama ari achan fam ari annaa tika weyin yoomen ti oŋoji barik gin, yom ke oŋon tan ile kaŋ tiigi kokon tii kan waa kanaa mbar kuŋaal an̰aamaa tanu istafat ere. Annaa tika am barik tiigin lolii oŋoji maawaahit ekeyi. Aatika wujaa akil embee yak jaa too an̰aanu tiŋ n̰uu ti woo n̰uu nu jaa tiŋ lutoo lolii windi, n̰uu deetii kelee tindi, tormbosii kelee kaa tindi, mal kelee kaa tindii, endisii kelee kaa tindi, n̰uŋusii kelee kaa tindi, hattan hazal jee kelee kaa tindi, woo n̰uu tisii lolii waŋ, aatika n̰uu nu tiŋ ndelik jee kelee kaa tindi, wujaa karkesee kelee kaa tindi, laar naa kaa tindii, alkaanak garataanu sinŋilak jee, sinŋilak kolii niniŋak jee kelee tiŋ am waŋ kaa oŋon̰ wi kajii waŋ kaa tindi, wujaa tigidenak gagaataanu kuchkuchii yak jaa kuchkuchin kaa anwaa achkal windi waŋ kuchkuchin kaa waŋ lolii wi. Aa tika kuchkuchik kuchik godgodok lan̰ kaa tindi, wo kuchkuchin ka lolii wi, wara annaa wuja n̰uu kaa tindi, wii tigibee nak gagaatanu, «hesitation» bisjee jee kelee kaa tindi, hatan aa tika am n̰uunu, am tormok naa tan kajii. Oŋon̰i tormbok gu tii kaa «hesitation» tormogu kaŋ kokon suugin ner trakan, naran laka wujaa tormbogu dabaa suŋun bat dabaa worŋoo taanu tayan watayir taanu alkaanak worŋoo taanu, halas tormbogu watayir tanu, koynu ndiŋirin, wujaa oluk gu kaa zor tenek likek tenek tiigu ndiŋirin bat aaworŋootaanu halas naran dabaa wey barigin tucha wiri, yom naran wasir taanu, kasawa kaŋ yak jaa nas gu ka kay kay wi, hor nas windi, kaŋ tiigu hor tasir taanu, halas am yahay daarak kan, enjek kan ti aday «hesitation» kipdek kan ti aday arka halas tii kaa troda ka ti wey daarak kan, kipdek kan, am akaraataanu, nus nu daarak naa, nus nu kipdek naa. Aa tika tiŋ n̰uu nu tiŋ lutoo tenee yak jaa am muhim tentee adaynu, basal kaa kolii tentee adaari, tene, alkaanak tiŋ n̰amuk kaa tiŋ n̰uu nu tene, wa hatan chitaa nambay ka am nin̰dak ay chitaa kan aa tika n̰ugin kolii. Dee gin kay, tormbok gin kolii, lutok tek kolii muren wir kaa tindi, muren wak kaa ndiŋirin as chitaa embee kaa halas adil worŋoo taanu, waŋ ti am kajii an̰i, waŋ anndaka sifak yak jaa taani duhor tuyoo taanu wak an tiiti, anna ti. Aa tika yom acha tiyoo taanu, am barik tek hut nak tindi, wa barik waagu kaa akaataanu barik waagin hu nu kokon akaanu neree arka wanaraa taanu, waŋ hut nu hadar tene wo yom hadarnu salat tene, yom salat nu n̰aaman wujaa huutayek kaa alkaanak wondoŋoo taanu leemun kaa tene,«hesitation» leemun nambay an̰andi kajii leemun kaa wanar ka hut nu akaa taanu hor yom an̰ar tiyoo taanu. Tiŋ hut nu zaata ke tiŋ bitak gin ner ta windiŋseri, wii kolii enjin ner kolii nak windiŋ seri, wey yom ndiŋirin naran yom adil suŋun hor fee suŋun kaŋ kay adil nirnu kaa kay kay wi wo waŋgu yom nar adil suŋun hor fee worŋootanu, achan tii yowok ti marra waahit, annaa tika yom hut nu kokon hor an̰arnu halas amgu hor nafe andiri, yom hor nafi ondoroŋka lutok kirak, ŋalaa aygirtaanu, halas am taŋ akaataanu abiiteeti, yom taŋ akaaka kokon ŋalaa lutok enee taanu kokon yokoyin, kokon lutok kuurak kaa ene kokon yokoyin ŋalaa okooriitan taŋ akaraatanu enji abiisi waŋ an tiŋ ti.